माणसाक जितो रावपाक जास्तो ऑक्सिजन आनी पानीची गरज अस्त ताशीत आपली भूक मिटवपाक जवनाची सुधा तेक गरज अस्त। गोवाचं जवन मुतल्यार शिट काडी असा आनी जेच्या खातीर मी सुधा माझा लास्ट जवन शिट काडी जलेलाय। काल कडी बांग्यांची असली आनी तीय ब तिरफळं घातलीली। कडी तयार करपाक चुन कातुंग जया, सुखी कोथिंबीर, मिरसांगो, मिठ, हळद घालून सगळा वाटुंग जया पडता आनी ती मिरसांग गासीर डावरून खातल्हाटो काडून तेतून नुर्त्याक घालपाचा आनी मगे शिजवपाचा आनी मगे ती रेडी जाता।